Oon, uu, oni, komi, o'on, iño, uxia, una, óón, uxi, uxi oon, uxi uu, uxi oni, uxi komi, ñeon, ñeon oon, ñeon uu, ñeon oni, ñeon komi, oko, oko oon, oko uu, oko oni, oko komi, oko o'on, oko iño, oko uxia, oko ona, oko óón, oko uxi, oko uxi oon, oko uxi uu, oko uxi oni, oko uxi komi, oko iin, oko in uu iño, oko uxi uxia, oko uxi una, oko uxi ñeon, oko uxi, komidiko, ondiko.